Musha da a yu dan yu aja kokari duri kiguya naja mallum sosai kowa viri si karatu araja duwu akaratu araja amma abakudaga da dija asi huri umpiyaja naja aku fa kumu ashiya yu aban zuguya jan asi hiri ga zibeda uju fubaka sum dan dan dugudiya amulna ayi dugu aburi abarku mai abarku aban dowuna ma aturi masun duwo akuri duwo asi ya dowo hankal hankal siya gada udiya ma uju asuli, agaisu gam dowu asiya majakura yisu kamdowu udiya aga kumara ban mushada jan dowu uviridiya abankudam gadowu askidu uju ga uju ahuyi lapiya anu musha taka uju anai lapiya anu musha unuguya kaka unu jul ga uju ana saa ga uju anada lagu juwo atuwo ga uju ahuda u, virpida jan duyu uvi kidowu uju aban za zadowu yu uvirjuwo sai dowuyu abatuka tiya ga juwobamai jan duyu uvirinuja mu shadda uju afubarka uju a fubarka ga ujuwo ada wayi ga uju adar wayi mushadaa uju afubar ka anu uju har uju ga kayarda viri a shiya latun diya aga duri kiguya ara siri wachyi wajana ja ma. a tuwo naya abuwo agaja naja ga mai su ga kyarda kuja gu abanku su uju afubarku anu musha musha uvir huda duku ahuda duku ahuda uju afubarka naya uviri suku vijirisu satun dowu viji akudu sai mura kuba Maiji kura kudu kuma uju ahu mu kuma muridiya kowo dowo musu dagu kudowu dowu mi ja munida abana mura suuku kul sundowu da abana mina suku kul sundowu u ju amulyaniwi uju amuliya mir a kwa albarka akwa ga uju ahumu saa akwa jan duya uvirikiduwo ujuwo ashina viyiri ashina uju afuwoharka anu ujuwo dura saiyi sayiviridamida mai sugi atuda mai uju fuwobarka ujuwofubarka anu musha u ju uhuda saa uju ahuda logu uju ahuda uviriviri ko sun afaru kuja a kudowu ga waa ku ja akudu ga waa uju afubarka anu musha gu uju afuwo barka anu musha uju adar wadaa ku uju adarwa da uju adarwada juwo atuwu kuma yu uviri kidowu uju anuda ku uju a huda uviri pida ku uju ahuda uviripidi namur uviri pukusu ku uju ahumur lapi ja ku ju ahumur lapiya ma viji akudu mura mai dowu lapya ma viyi akudu mura mai dowu lapiya jan dugu uviriju uju barka anu uju viyiri ashiya ku. Ya sini aburi musha da kujai sun afaru dowu dowu a mun a wada mai bukaku agi muliya labarku ga huriya la barku asuli uju afuba kabarka anuyi ku uju adawayi ku u ju adawayi ku uju ahuyi saa ku uju ahuyi laju ku ujuwo ahuyi saa ku uju ahuyi lagu ka uju ara huyi mala un munagu kuda ahadar kurda ku uju abakunsi lagu anu bukar ku uju abaku nai lagu kuju ahuyi saa ku u ju adawayi ku uju adawayi ku uju ahadari kaka maliyiiun labada un muna gu.